Makanan itu memang paling berpengaruh menjadi tong pe jadi tong pe kebutuhan terutama kalu urusan puru ni urusan gudang tengah ini wala jang maen-maen deng makanan itu hari ini kalu tong bangun pagi kong ngana tara cari akal untuk kasi siap makan siang sabantar kong pas siang begitu ngana so taputar sudah itu kalu so lapar itu jadi makanan ini memang tambah tong pe kekuatan supaya tong bisa karja satu hari beraktivitas itu tara suak lah ya beda kalu bulan puasa to kalu bulan puasa ni kan tong bisa tahan lapar tapi kalu di hari-hari biasa ni apalagi orang yagn aktivitas di apa di bawa matahari panas-panas a ini musti kuat makan kalu tara kuat makan bisa-bisa e karja tu tatunda karna suak <noise>